Ino gn'antsoina hoe sèche-cheveux na famaignam-bolo ho gny, ino izy tiky, ho gny teny gasy. Ah fampiasana anazy, natao izy io hamaignana volo araky ze agnarany zay. Amy coiffure gn'ahitava anazy io matetiky, satria nofa mamboatsy volo indrindra gn'apela, izy io hitanao somary ataony legnalena aby zay, legnana mba hikolokoloa sy hikarakarana soa. Da mila atao maiky amizay izy amy ze fotoan'igny ka ty fitaova tiky zany gny fagnamaigna anazy malaky amizay.